Mbwenu itwe nk'Abakiga, hariho ebyokudya ebitaramanya ngu ebi n’ebyokudya by'Abakiga ebiraheereza amaani nk’eky'okureeberaho ebiiriibwa <hesitation> ebiriibwa nikwera twakuzire turabyeta ahokuba nibabidya, <hesitation> o- o- obushera bw’omugusha wa- wanywa obushera okadya ebiriibwa noogira amaani noosiiba oine amaani <hesitation> ekindi obuhunga ningashi kuka obuhunga abugoire nan'obwokunywa <hesitation> haza itwe oku twakuzire kare na hati obuhunga oburaha amaani tokaabushushura orabusa orasa oratwara obucoori bwawe aha kyoma, obuse, ohike orabushigisha nk'oku buri ningashi obugoye nk'oburi, barakira kugira ngu nikyankarata nigashi obuhemba, waabudya noogira amaani <hesitation> nahati ebi- ebiijire birabaho nk’omuceeri nagwe turahurira ngu niguheereza amaani, waagudya ora- amaani then obe muhango ogomoke, na na amiizi, na woosiibire oine nk’enjara okanywa amiizi noogira amaani nikyekyo.